binesuni binesunii akininii wo ufirra dorg, daddo hedeni daddo sunii qorati naf kasa kabdi ma almtani biness fan issh kabeno feed qorati sunin hadete qorati sunin uffira dogortiey qorati sun uf kasa hadete akinin ishi woran duum qorati daddoa hedeni daddo kab, daddo sun qorati kaba, qorati suninii bines fa uffira dorg inama worant qoratin sun akama hamtu.